Konkuru kam arande ko njawataako, ɗiɗamre ko mbaawa e ko njooɗoo nder ndiyam, dembo ko mbaawai ko njooɗoo to ƴolde, tatamre e ko neeɓa ko mbaati loyta, ko mbaawa ko kewta duuɓi sappo e jeetati.